E dun wodi muhimmanci jannga shaanu ko hawti e non no un moftata ceede ko non un resoto ceede. Wala jannde nde wala alfanu e ndu duniyaaru, ko janngu ɗa fuf, e wodi alfanu. Ngam to a janngi non no un moftata ceede a wallitay lamɓe a wallitay hore maaɗa latoɗa mo ceede.